छ्हिल्लि छ्हिल्लि नि <hesitation> कल्सर् ने क्थ न थन्ग ब छिल्लिअन् कल्सर् औ मिक्स् स्पनिश्। <hesitation> इन्दिगेनेओउस् अर्र इम्मिग्रन्त् कल्सर् स्तोन्ग् बन्दे बयनि कल्सर् मिक्सेद् उप् स्तोन्ग्। <hesitation> गेओग्रफिचल्ल्य् बुहोम् ने <hesitation> बितेन् थोरम् ने फ्रय् न थन्ग ब <hesitation> बिशेर्नि कल्सर् औ मिक्सेद् उप्। <hesitation> छ्हिल्लि नि ओफ्फिचिअल् लन्गुअगे अज बए स्पनिश् <hesitation> अर्र स्पनिश् स सियौ। छ्हिल्लि क तस्तेल नोहन् न बुन्ग जये छिल्लि नि रेलिगिओन् अ <hesitation> मैन्ल्य् रोमन् चथोलिच् अर्र। <hesitation> भेलेग् रेलिगिओन् फरो इन्च्लुदे स्तोन्ग् थप देर्न जे रेब प्रोतेस्तन्त्। जेविश्, ग्रीक्, <hesitation> ओर्थोदोक्स् अर्र मुस्लिम् नि मिक्सेद् उप् स्तोन्ग्। <hesitation> भेलेग्-बेलेग् <hesitation> थोरम् ने मिक्स् फेस्तिवल्स् छिल्लि औ जये <hesitation> छिल्लि बित् कलम् ने जये छिल्लि ल तिरन <hesitation> इम्मचुलते चोन्चेप्तिओन् चोन्चेप्तिओन्।